Ma ei olõq kunagi sushit esiq tennüq kotoh, nii et ma ei mõistaq tuuga määntsitki häid nippe andaq kah'os, kuigi ma tahassiq kunagi pruuviq külh esiq kah sushit tetäq, a mu perest kellelgi vast ei maitsõq piisavalt.